שלום עליכם סידי, אנא פרחן נكون מעאכם פהאד אלמקאבלה, אנא חדאם דיאל בסחה, קינאמן בלהמג'הוד ואלצ'בר, עזדי תג'ארב פמקאבלאת כבאר ותעלמת בזאף, קינחדם בלב וכנאתם בנתאייג וכנעוון אלפريق, נקדר נג'יב אפקאר ג'דידה ונחדם בדמיר חי, בג'ית אלפורסה נבין ואש נסתאהל אלתיקה דיאלכום, שכרן עלא וקטכום ו אינשאאללה נكون ענד חסן דנקום פהאד אלמנסב.